<noise> Wɔbegɔ, di de la duŋa n de too duŋa. Di wɔgɛ mɛ, kãregɛ gana too dusk la za'a waabi n boi too puan la. Wɔbegɔ tari la inya n yalegɛ gee tara <hesitation> zugɔ dise'ere n boi a nuurɛ wɔgɛ, ti a tari la eŋa Vila tiisi vuura basa. Wɔbegɔ naba kɔ'ɔm kãregɛ mɛ ti a san ni kɔ'ɔm nɛ tiŋa ti bu ga'arɛ. Wɔbegɔ n ze wa a tari la nyina ti ba ana bii iila la ayi, ni tɛ a nuurɛ bɔba yese na, nakɛ goŋe saazuo. Wɔbegɔ zuurɛ ani la girega girega. Wɔbegɔ n ani se'em n bala.